אנה לכּלבְּ דיאלי מעא למָלֵח ח׳וסוסא לכְּפתָה מעא לכָּמוּן וְלא לטָאגִ׳ין בִּלְבְּרְקוּק, לחלו כַּאיְעְגְ׳בְּנִי, ו ולכִּין למָלֵח פִיהָא לנְכַּה לִכְּדִיר נִיַה פִי למאכְּלָה, מנִין כִּתְשְׁם רִיחָה דיאלו כִּתשְׁבַּע קְבְּל מא תָאכְּל, כִּיבְּקָא פי לפְּם חְתָא מן בְּעְד לְעְשָא.